hose ni don bana pipe on, pipe mai do foodah ndiyam daga hedi ndiyam woni yarugo hedi ndiyam wala, pipe mai do mari vurdere ha les mai. Tobeh wati hedi ndiyam woni, sai wodi mabbitirghel, to'a mabbiti ni ndiyam diggai tokkugo der pipe mai do vurta hedi yidi yahugo ko bana to'a yarnai geseh ma ko bana a hokkai hunde fere ndiyam sai a mabbita a mabba.